Megjithëse intuita mund të jetë e dobishme, ngë duhet të jetë baza e vetme për vendime të rëndësishme. Asht e këshillueshme me balancu instinktin me analizën logjike për me siguru zgjedhje më të vetëdijshme dhe të informuara, sidomos në fusha kritike.